Qentë komunikojnë me gjuhën e trupit, me tingujt edhe me erna. Për shemull bishti që tundet tregon miqsi, e nëse e fut mrena ai tregon frikë. Veshtë e ngritun tregojnë vëmendje. Lehja, qeni kur leh mundet me tregu gzim ose paralajmrim. Edhe informacione per njoni tjetrin qentë e marin nëpërmjet nuhatjes.